Nukuandukuru iyenru ján kue njuina uuni yandero, unido ndatenru uun yodo nuu kaun chikuro uun nanani an ñono kue de ditanró ja he ihojan nuu kua, anchikanro nditaro uni uun kuduu lo kua lavanru kela tuli konró la cafe kunanavaru kondo uni tukuu uun o'on casuele kevalavanru kenla tendiguo no ndujuu ho onduju ho lakenró, uni cuchanra unajugo uni cuchara nii he ko'o ijono aniga moda kenró, kneró ho onré knero nuu tanyetu kenró dajun ndentendo kutino jondachenru kunii jo hí inanduiján ndakenro kenro uun njoni, njuni tukuu o'on indiño inñonró ho jan cuchanra niño iin ñonró njuni ndakenro nuu nditanró ker ditanro njuni ndakenró unke xileján kukonró uun unu kua kaja unokonró kenró kue njuina indandu, indandero yunuu yunuu ndandero taka ya'a uun njuni. Tuke ke cuchara inn njenroján tanduru ikeru ján, uun ndandero uun taxe ilakenru tuli konró njuni ke vaxo ndakero uun tute konró, iha kue unidandero yunuru yuno kue tanga ya'á ndandero yukana hi onre ndekuru yunuruu, keduu yekoduu kenró unina ko'o ndanani en iho njuina uunkenro ndajeró nimodo jur kanda nionró.